Re' chi je' <noise> janaj sa janaj sa xamana o ka'ab' xamana re' chi re' porque ya más después pues nchujra entonces tah cha mood nak'uxum.